<noise> Sarotro be le izy satria matetiky na ino zegny raha volagninao na ino tsy maintsy ahitavan'ôlo le mahamarigna azy sy le tsy mahamarigna azy fogna de tsy maintsy misy ôlo miady hevitra ndraiky tsy miady hevitra aminao de ary raha volagninao ndraiky mety ho me- mety le ho marigna mety tsy ho marigna de ay le ilagna fahaizana mitandregny ny sasany.